Mmana mi ke ito oko nnyin mkpo mi ke ito eke. Kpukpru mkpo <noise> mmi ke nnam mi ke ito. Nka nwed mi ke ito, nkura nwed mi ke ito, nKa inwoñ mi ke ito, nka idem mi ke ito. Kpukpru mkpo se owu anamde nam ke animbied eke nnam mi ke ito, ikwe ntie nyekade aba. Ndim enem min eti eti. Ubak <hesitation> mme owu okpodioñde ke ito eke akpri itie owu nditu kpukpru ikpima nditu mi. Mmefi emi ibebine mi mmefo ikipima nduta mi. Enun min esid ndidi ndiduñ mi, enem esid ndinam kpukpru mkpo mi.